Ni'hiaj ne' ni ba a'ngo rasun si ku'naj sepillo ni'ñan kwenta kina'nin' du'huo', sepillo ni ni'ñan kwenta kirij 'ngo nej rasun kij man chi'i ñun', sisi cho' 'ngo cha nej cho 'ngo nihia nej ta ba ma'an 'ngo si kunu' chi'i ñan' ne', sani kuta ne' toj si bin kolgate man ni kitigij ne' chi'i ñan' ne', ni be'e na'nin' ne' ni be'e be'e kiri ne' chi'i ñan ne', ni kiri ne' man ta ta ni be'e be'e naruhui tu'hua ne' ki'hia, ta ta ni si ki'hiaj chi'ij ñan ne' áj, sani isi si kina'nin ne' tu'hua ne' ni ki'hiaj chi'ij nej rasun ta hiaj na chi'i ñun' ni ki'hiaj chi'ij áj, sani sepillo ni ni'ñanj nin' rruhuaj riñun' ka kwenta ka sa' tuhuo' áj.